Titi tagoan e kukui ia ien, na kaua has tagoan i kaia ien i Sohan. Elia ku posai a ien, ku kekerek a ien, be lia kajen e nouk, be lia hatatei goa ien. A, <noise> lia ku kai ya turu prep, standard one bete la no turu standard four. Tuan te mat u e titi, be lam e la nam i pinapo. Lia ku malot u hinigal, be titi te mat a no. A sia ka kajen tara toai tagoan, lia babang e nouk a masal ke ka mer u titi roman, eru mei ta lulu mea ka te bor ne na titi tariru eru, elia-elia hakej e nouk taka ka mean a titi, be lia te lui e nouk a min borbor tanou tara taoi tagoan. Kova bubu tamulam, eiau e boak hare ya bubu na titi has tamulam. Eiau e bobor mei lam, a min ka ta bobor nin a <hesitation> ta bobor nin a titi. Eiau borbor hihatuj i tamulam be elia ku kikisal kuru mei a bubu tamulam. A sia ka has te ngongot e goan tara toai tagoan, tuku ka uan turu hatatei turu grade five nu seven, e le ku-le ku hakenen. Lia ku hakenin turu hatatei tagoan, be lia la nouk turu high school. A ka te kat hakikisal elia, tuku hakenin u uan, a kaua tagoan na bubu tagoan i bobor nitoa mei e lia, eiau a ka tuku hakenin sila an. Lia ku hajiji nin mes a katun, lia ku hajiji nin u jon hihatuj, na masal ti hatatei gon mei elia. <hesitation> A sia kakajen kuru tuku, te hakikisal e ne lia, ti la u lam i, a sia pean tuku posei en, e na e la turu hatatei, be na hatatei no i Mendi, um <noise> Mendi School of Nursing. Be lam e la nam. Iau e-e ring ma heh be iau e hat e ne lam. Me kajin la si mum turu grejuasin tagoan? Be lam e la nam, lam bara titi tanou, lam i-lam i la, lam e kuas e nam a balus ien, a kulu, i Buka, be lam e la nam i Raboul, aah. <hesitation> Eiau u sia u experience u kakajen kuru tagoan te hakikisal kuru e ne lia. Lam i loh a tara balus be lia hat e nouk a titi tamulam, a pean tariri e haloh hamanas pan ne ri tara a kulu. Be lam e la nam i Raboul, be lam e la nam i Moresby, be lam e la nam i Mendi, Mount Hagen. Lam i lui a kar e heh, be lam e highway ua nam i Mendi. Eiau a sia ka te hakikisal kuru e ne lia. Lam i la wal turu graduation tara pean tamulam, pean a lologon bor. Roman ien, eiau e kui no, kui ni i Ruruvu, e boak hare na a sia Nursing Officer, uum. A pean nien, e posa keh turu school, ka mei a pean turu school, kova turu hatatei, kova lam i kakahet nin a pean tanou, uum. Poaj turu graduation, be ru e sanir, ru sani be, ru kat u sani, be lam e kat e nam a kanen tanou, party tanou, lam i natung a hualu a gu, be lam e, be ru e rako er. Tei Highlands e rako er, rako er a gu, be lam e nen me nam a touleh. Lam i nen a gu, habinij ia lam a poos nu kuban, na painap, ti nen u lam tara hahakap turu, tara-tara kanen, lam i nen a painap. <noise> Eiau ku te haharoi sila ua goan ien.